Eee ultimo ku'tkupä mpäjkupä yänhpä tä'ak tzyi'upä't äj mama'i nyäyi wakas wi'k'ku', y pues jetij mä'tzyäki tzyäjku, yänhpä kyojtayu kyoya'aa, kyojtayu syepoy, kyojtayu 'yapit psok y este, kyojtayu kyamotiyu, mä'tzyäki tzyäjku, uma in uma ompa'ijna y luego como jetenn- yä'ki como campesinutät, pues äj mama'i tzyäjku kä'ok'ane, kä'ok'aneji'nhtumä pp l mech pues yänhpä uma ompa je je ku'tku', y jete't mpäjku yänhpä tä'äk tzyaji'nhojmä ya casi nä pi'tzäkäsyap, jete't mpäjku yänhpä wakajs syis ku'tku, mama' tzyäjkupä kä'ok'aneji'nhtumä y pues yänhpä mä'tzyäki'ijna ijtu 'yomkä. <hesitation>